الكلاب في منها سلالات كثيرة مختلفة ، بالطبع في سلالات نادرة في سلالات أليفة في سلالات شرسة ، و ما يستطيع الإنسإن إنه يقرب منها لإنها تستطيع إنها تؤذيه، في سلالات بيتم استخدامها في مع الشرطة و القضايا المهمة ،ولكن بدي ياك تكون حذر من هي السلالات الخطيرة.